<hesitation> Australian culture hi tsu an mani hi khuta island country plus continent hi anivea. An mani hi an laid-back, an mani hi an relaxed over. Outdoor hi, outdoor activities hi meina ta, they are very outdoor oriented. So an mani hi indigenous tradition le, British colonial influence hi an culture ahem potur hi ta. Ta hi British hoi nami an observe aulutu vang. Tipo nani yangan sport athe he na sanga he. Like mainly being cricket and rugby. Surfing hi, an mani hi coastal country ni vang. And surfing hi a popular aim he ma. An mani hi, an <hesitation> ram hi like seventy to eighty percent ni nature ni vang. Tipo nani nga they are very naturally, they are connected to nature. An mani hi khuvel pum hua palar Great Barrier Reef de Uluru Mountains de an nei ta. An mani hi slang hi shanpa deo. Barbecue culture dey adming than puya. <hesitation> An ram anga bhejan hi wildlife hi, wildlife sanctuary dey tiyang hi alianta. And diverse wildlife hi an nei ve buk.